Ilàvan̈a sampoain koa aminakà, fa karà anao miseky iny fo zen̈y mila savòn. Savòn'ny fan̈eva zen̈y izy in̈y beka zen̈y fan̈eva iny zen̈y tsy tsy sasana amy rano fo. Fa mba afaka tsara zen̈y man̈adoso lotonany, man̈adoso menaka, aviô man̈adoso laposiaira mipetapetaka amy fan̈eva zen̈y.